ऐसा हय परिवार और संगी दोनो अपने ठाउँमे महत्वपूर्ण हयं । परिवारमे <hesitation> घरको <hesitation> काम कैसे निभटामय अच्छेसे निभटान ताहिँ अ परिवारके सँग <hesitation> समय वितान पणत हय । कहेसे बाहिर कि बात फिर कभि समाजके ताहिँ <hesitation> बात उत करन हय त हमय संगिसे फिर बात करन जरुरीहोत हय संगी संग फिर समय बितान जारुरी होत हय ।